انا انسانه نشأت في منطقه نچد يعني تحديدا في مدينه صغيره الوظع هناك كان هادي و چميل و الناس متحابين و يملون الكرم كنا نلعب في الشارع و نخرچ مع الاهل للبر نستمتع بالطبيعه الحياه كانت بسيطه و في شئ قريب من بعظه يعني خلا العلاقه بين الناس قويه چدا كانت أچواء العيد و المناسبات إچتماعيه مميزه و كلها ذكريات چميله تعكس ثقافتها و هوياتنا.